Pues lá buh siempre áh ba muo tá raum tsá óh jo pues má muo tó chá já le muo por que lau bá main raum óh pues lau láh muo cosas lau záh lau supongamos que vá jo raum tsá oh jó lá laú áh kieh já laá áh-áh-áh laig acomodar jéh óh no táh jo tsá muo por que lau tsai ba nó jo raum aíh bain lau cóh enfermedad oh chá muo por que lau siempre muo raum tsá ho es por algo lau siempre lau, lau bái áh tá- áh tá láh áh tá mugre siempre náh raum tsá oh para que ku chía já la bacteria noh por que lau bá jo raum aih lá ái lá náh. Aí la náh oh jo ai-ai cain aí lai lá bu aih laig llenar de bacterias go bá lau bá main foi naum tsáh jo aih la muo shiu lau aih la muo shiu óho a si por que siempre lau un ejemplo sein íh loig shoi lá bu jo raum óho a si pues bá nain feíi tsá jain tsáh jo pues lau muo shiu óh lau laig muo tsá íh no éh laig óh raum oh lau lai caín muo shiu óh jo siempre la jó lai lau báh faim muo jo raum óho lau ná-ná raum oh óh siempre na raum oh zé muo íh oh rau oh pero báhh cóh tsá cuain jé muo lau lá bá eig náh jo á laves muo shiu a la vez ta-ta já láh láh laig acumular jéh muo óh tsá siempre laig acumular. Jo-jo siempre bá jo raum tsá oh siempre lau aih la muo shiu láu ba ni aih naum aig cha na gau supongamos au bá ni ái naum chá náh jau au bá náh aih náh gain cha na jáu lau-lau bá mein foi náh aí aú báh main cáu óh un ejemplo óh siempre lau éh la muo shiu oh tsá íh tsá mu do éh ain gi cau óh por que loi áh laig caí lai muo óh ih no náh muo óh éh raum, éh raum muo óh, oh já leig tsá éh aig gi tsai au bá tain naum gé chá naí amigo chi aú íh cá chaí tsáh lau-lau-lau lah muo au-au <noise> aih aig tsai éh laig oh raum ih no muo óh fain bá ze muo íh loih bá óh muo shiu muo oh fain bá nah óh pero sein ih loi la bu tain ti to raum muo óh laú taum mü oh muo shiu oh lau delicado sein íh loi, sein íh loi tzá mai chim muo laig cuerpo cha tzá por que lau ze muo íh li tsá lau loi lau jo óh ze muo gi tsá jo loi la joh pe lau ze muo íh loih tzáh la moria la bú. La bu íh jo raum oh do lau shía la zaí jo aíh la mui shiu oh sein íh loih óh éh raum óh ain cóh mú joh la muo shiu óh au sein íh loi ja muo raum oh desde ka la sein jo-jo náh óh, óh éh muo shiu óh lau maig chim muo loi tsá pues lau siempre lá joh chá tsá cuain por que laú fu muo tsá lau íh-íh raum óh fu muo tsa ih óh raum oh fu muo gi tsá ih puerco fu muo gi tsá. Ih óh o pues siempre náh cóh higiene éh fu chá tsá lau siempre náh siempre jéh muo cóh higiene lau siempre óh tsá oh higiene pues lau main chim muo loi tsá jo siempre la óh.